मेते टहलनु पसंद छ। टहलन सी मन और ससिर द्वियो ते आराम मिलदु। यु एक सुकुन भृयुं अनुभव होंद, खस्कारिक जब कि मैं प्राकृतिक सॉन्ड्रियोन का बिच चलदु छो। टहलन सी सोच कू समय भी मिलदु और दिनभर ते ऊर्जा भी मिलदी। दोडनू भी अच्छा छ पर कभी-कभी यू थकन वालू भी वे जांडू। यखतीर में तहलान ते प्रथमिकता डेंडू क्योकी यू मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का खातिर फायदेमंद छ।